No restoranih ma käü hariligult sis, ku ma käü kohki tõõsõh liinah koolitusõl vai muido reisil. Nii et ma arva, et ku aasta pääle ärq jakaq, sis kõgõ rohkõmb nii kõrra nädälih või-ollaq tulõ kokko aasta pääle. Ja kõgõ maitsvambaq ommaq muidoki hiina süükega restoraniq.